Ветнам дар тӯли таърихаш бо қудратҳои хориҷӣ бисёр борҳо ҷанг кардааст. Мардум барои озодӣ ва мустақилияти худ ҳамеша мубориза бурдаанд. Ҷанги Ветнам яке аз рӯйдодҳои шадид ва таъсирбахш буд. Он кишварро вайрон кард, вале рӯҳи мардуми ветнамиро шикаста натавонист. Имрӯз Ветнам кишвари осоишта ва рӯ ба рушд мебошад.